طبعا افضل اني اسافر بالقطر لان القطر بيخليني اشوف حاجات كتيرة قوي ومناظر كتيرة وزرع افضل اشوف الناس وحياتهم ونشوف الطبيعة واني بكون مستمتعة اكتر عشان بكون فرحانة في السماء وفي الزرعة والخضرة والناس كمان منظر جميل.